Aostralia ndraiky, tegna saropiaro amle fagnagnananjare zare agnisan'zegny zavamaniry, biby, de tegna tià mikajy zegny zegny zareo ary anisan'ny mandala zegny zegny kolontsaigninjare avy akagny.